Ulgute gaba ɗaya, dauraya tagh tare daman <hesitation> guda a mɓasu khulb <hesitation> ulghute ndikino toh da asa asulga ngik jzakwe <hesitation> dinka jzakka ngik sukdu kayen tebur kho nzitsa maghiye gishirye gaba daya in sukduka ah zhiga maho naka gishiriye ma da bar ude ndikina toh fitsa thirne ma ngiga tigha tigha ah a mɓusu khiya dikina da ghuɓka kliya nzitsa burbure nzitse kliya ma da khub ɓugaka toh da khulan ma da babuga da digal ka vuk engine oukhgha pukgha da asokha <hesitation> a cikina mugha ma da tigha tighere ngik ah asawal <hesitation> zhil mugha dikire fa ngik ndigit ɓuɓa seda ngla ngla da ngla ngla yane ah khana fa maghka manga khuɓilgita zhil adikina zhil adikina fitsa thirne khana kuma se man ga digera ayo nika se mɓuɓuka ah bab nugha ndikina bab zhila nɗikina <hesitation> uwar gido ah usuge ngik man thire hana wuɗa man thire bobo ah gudera man dattiye se nigakha mugha gude ndiking se toh ayo babo usuge fitsa nga man thire zhikin biyo barbabo <hesitation> zhilara ma se bargaka ndikina toh ntuk kose duk suk duwe. To asuka vuka hogan ndikina anan da digalka toh da sawal zhara makaranta karfe kitakhulo da sawal zhara makaranta ndikina ah usuge gaba ɗaya futa uniform kure zhu kafe kure bo aparga kha hana ah gabba ɗaya manga para se da manga para zhara ah mɓasu para zharama toh ngik <hesitation> uniform islamiyo de futgodara fedugal uniform islamiya karfe mita chib da digal tar toh adal makaranta kuma da dinga kaf khogo toh tighe tighaga dik kafe hoga ka kuma kada tik tik kossi tuk ka ghaya tiɓala ndikina toh in tigga ga kafe se soka fitsa thirne ma karfe dhilb fitsa thirne ma karfa da sawalka karfe dhilɓe har karfe wuɗif taghas bidigil da mɓasga sukdu digit digitna se soka nugha toh kullum fah se man dikina amma fitsa thirne kwalyanga mugho vugha suda aɗuwo da aɗu gaka tuya kosaina se sawal se ngiɗa mugha ndikina amma jzitsa er fatsiya kam putikdho thadho ndinga kafe part zharo ndigal makaranto sawalya zhara parya dig mitse da digal su da da digal ter vuka islamiyo se sawal tare tagh ga nzakwe in tagh jzakwe ma. Da nga man thire zhikin biyo se bu mɓuɓa tsa jzakwe intighka jzakwa toh fitsa thirma dubu ufaɗ dubu dhilb da sukda jzakwara ngik sana'a da nzitsa iri ude ngiɗa but butena ghwar biya ai toh tagha ta gher ma man dikina ka ma man dikina amma zhilarakam man man thira gomnati amma man retire toh tikhina kuma umtsign zhilzhal ma ga zhilzhil biyo toh zhara kuma wuɗif toh unsukda burburika unsukdu digit ka mugha ndikino toh zhara gaba ɗayama se uɓu khuɓu wahala amma man makaranta kam haryanzu man markaranta tar gaba ɗaya se hankuri damna ah zhara kullum se kwarka man hakuri ye <hesitation> kha man girki khana yau khana daman tik kafa hano ah yane usuk yane karasheka yine digal unka yuwe nzitsa purtiladho khoga mits fatsiya se ngaya yuka kullum toh nga yuwe bi nga rayuwabi ndikina toh kullum bar hakuri zharna unka yuwe yare <hesitation> gaye yuwe yane kuma in <hesitation> intighka jzakwe yane kuma adalde gata digi gat digite yane adalda makaranto ka kuma ingiɗa mugha man man thire tukka kose ye man tugh <hesitation> taghga jzakwe intuk kafe jzitse wura kullum purtik tha hogo purtiktha hogon ndikina se men tare ndikina Amma ngirar gul gulekam ngik zhule kam man man thire amma ah amana amana ritayo umtsigan kazha zhara kullum ndikina mugha kam sai men men thire kindo witgha ndikina se hakuri da ɓuɓa zhara biyo wuɗa da kwar kinda kullum kenan men kazha adikina